To gargajiyanci, gargajiyanno, atu na nawan yaye atu paydawa a punik, dabina <hesitation> jamaa, gargajiyanci teeka den yana yek gargajiyatkiri, kareng gargajiyat kiri, akwai, gəjlana, azu kareng gargajiya bembe yatgum, tuna ko zanzano jlana akwai kare gargajiyatkəkci kak maduwa akci ədguna go, awa badu ka, akwai karek maduwatkuwa, bembe awatguna go, awa glana zuu, kwalkwali, kwalkwalim cuno no gəeku japat na, akwai, <hesitation> a zu, japaten gadi man əmdan kotagatu man dungura, dunjuram cuno ne gijaptuna, yaltayi kwal kwalun cino gadgum dabina aɗatki, gədgum dabing aɗatki na, akwai, co azuu, <hesitation> duhwu yan gaɗi əmdan kota ga ci ma, konkodon, konkodon, konkodom suno yee, kang haɗang aɗang, əmɗanet gunagaci akunk, dabun, eariya, eariyau, awunisgun, cariyau? cariyan, atu manko akwai, <hesitation> azu, japati gaɗage ɗmda jlamu dugunan nan dabu dabang duguran ɗek, <hesitation> japatin suno kan parin duguran, dabutkikci, azu jappat gaɗa geem sesera, aci manko cariyau, eariyam cuno na əmdan gunagati, əmdanek konkoɗo ce dabu, əmdan nutgunu kotkodo ce dabu na, atu ka jlawa ga kuma, adon, əmdan uktana gatu əiikuma, adon, to akwai guma jit kuwa zu guma jit kuwa gaɗe gumajit kuma kang, ean li kakari bee, ɗmdang kotagatuma, gumaji, əmdan kotage ci ma gumajin, guma, ii gugu gudu, gudu gudun cuno na əmda ɗikəmi gi na atu kəvir ra, kuzvira kwaira ma yee da ne har da no tu gunoyet ki pum, atu, damto dek atu damto dek gunayet ki, gunayet tu yau, ɗek ripitkira sirin deng, <hesitation> piht kira, əmdan gafa gada ura, pilu əmdan gunu gumaju na, da gafudu, atu manko gudu gudu, to ko, azu, azu buurang, burang suno, akwai, <hesitation> azu waladin, deng tuba waladin, waladnu, akwai, <hesitation> azu kang a yluwaken kak ɗiwan, azu kan, <hesitation> wurin, to waladim do nə, no duk, loka,, <hesitation> sau, bembe əndanak jlamak makraven a kunek ɗana, kuma garan əmdan jaga du əmyan makvik mai, ko bulama əmdana bak buran suno da siɗici ɗavayya de zuwivimiling, əmdan zuwicin miling na da pu kagluwan, əmdanpa kagluwan, no dakti <hesitation> tubak buguran da kəbindu, əmdan kəbudu nan dandu, əmyank makyin mai. gangat kuwa, ga badai gangatkuwa ga badai, ka atu ka, tala karak maduwa, gangat kuwa ga bedai no əmdan ja na əmden nan ha gi, halma, yagan kusvirra, ɗeng alman dukɓa əskutkira, har alman gaffee yaku kuma zazzarai zazzarai zazzai yal no nu, tala kəna adon yau a gara, asku gangau, əmdana halma, əmdan na halma əmdana halna, na, azu gangau, <hesitation> gangau waɗe əmdan kotu ma ajena, akwa, <hesitation> azu gangau gadi jmdan kotu ma, bariya alewa, tala akunek karengwa kang badei har əmdan da kalmi gaɗema iyayye, iyayiyee əmkzama, atum luno ka tila kewa kak badei.